<noise> nol ca sua telu pat lima enem pitu ali ciok sempulu. Sempulu ca cempulu sua cempulu telu cempulu pat cempulu lima cempulu enem cempulu tuju cempulu alo cempulu ciok duapulu. duapulu ca duapulu dua suampulu tiga suampulu empat suampulu lima suampulu enem suampulu pitu suampulu alo suampulu ciok telumpulu. telumpulu ca telumpulu sua telumpulu telu tempulu pat telumpulu lima telumpulu enem telumpulu pitu telumpulu alo telumpulu ciok patmpulu. Patmpulu ca empatpulu sua empat pulu telu empatpulu empat empat pulu lima empatpulu enem empatpulu tuju empatpulu alo empat pulu ciok limapulu. Limampulu ca. Limampulu sua limampulu telu limampulu pat limampulu lima limampulu enem limampulu tuju limampulu alo limampulu ciok enempulu. enempulu ca enempulu sua enempulu telu enempulu pat enempulu lima enempulu enem enempulu pitu enempulu alo enempulu ciok tujupulu. tujupulu ca tujupulu tujupulu sua tujupulu telu tujupulu pat tujupulu lima tujupulu enem tujupulu pitu tujupulu alo tujupulun ciok lapanpulu alompulu. Alompulu ca alompulu sua alompulu telu alompulu pat alompulu lima alompulu enem alompulu pitu alompulu alo alompulu ciok ciokmpulu. Ciokpulu ca ciokpulu sua ciokpulu telu ciokpulu pat ciokpulu lima ciokpulu enem ciokpulu pitu ciokpulu alo. ciok ciok seratus.